<hesitation> Misy vorogna afaka maka tahaka v- feo <hesitation> regniny <hesitation> isan'andro isan'andro, ohatra zao hoe martain a mbanà perroquet, de <hesitation> mety tanjony a- tanjona ananjy amin'ny fahaizany maka tahaka io a ohatra hoe zany sendra sy akeo tompony igny, de magnanso misy olo miaragna hoe: "ary anina ary anina", de izy mamaly hoe: "Ôna" tonga de karaha feon'ny le olona regniny igny si avoakany akeo, karaha hoe lasa présent akeo foagna zany olona nefa sy akeo aby.